Igga mi laato sembiɗɗo e mi laato mbaylitowo gaari, ngam so mi sembiɗɗo mi waawai mi waylita ko mi yiɗi, ngam sembe waawai teta ko ɗume fuf.